الشخصية التاريخية التي أعجبت بها هو توماس إيديسون أشعر أنها ملهمة لأن هذا الشخص كان دائما مثابر و رغم عدة إخفاقات التي تعرض لها لكنه كان يؤمن بهدفه حتى وصل إلى أهدافه و منها صناعة المصباح.